Fomba fiantraikan'ny hanigny amin'ny fahasalaman'ny- tsika, amin'ny vata. Ndraikindraiky izy iregny misy ilay miteraka tavy raha ôhatra ka homa- homagna raha matavy fôgna dia lasa matavy. Avake koa ao raha homa sakafo mamy ianao mety ho hisy- mety ho azon'ny diabeta satria mety efa mave- ambony izay ny tahan'ny siramamy amin'ny vatananao nefa mbola homagna raha mamy fôgna dia mety ho lasa azon'ny diabeta. Zegny mahatonga- zegny fiantraikan'ny sakafoamin'ny vatantsika.